Ovah vah cham nnuri tarah onong ndok macho otteh kwam kodeh ogbanorkah kwa okar kwam eh, tewoh keh kevah varh cham wha ohama ogbe kwa ehorteh yini ham tarah oyodiko wani kwam wha ogbanokha mmah kwam kordhe otteh kwam ogbanokha mmah kwam <hesitation> ochamo bhane bi, ddia oyodiko oko hah eppeh dumah danneh ogbhahum bi terword che wu cha maina nnory teh aruck akpien pha dirodriek kari ham mah macham nam maddah woh mah obi ko deh bi kham chumodieh yina, chwi omuduhum meh nmi chiwi iddy okhuri oshimi okhurubi kham knori bi ndeh onoh kobh ororeh onong osi moz oddik okamodiek odahum mgbahe onaghumudieh ntorbuk yina maddi nterbok meh inki kwe nnama nnam che terword ika hem cha eshangha akhariham omana kwanong kwam amoh roruhakpien mani machor omoh ogbahumieh madode odeh bongh ha wang bhee moh hermenot koyinibi kwanong kwam kam oddik comoh seh comoh dhou meh kobro yinbhe kwanong kwam kiddik kimsi comoh dghohe igbe kawadah bong a yinge ah kwanong kwam omoh kamoh kam okhuri ham ndeh gomi yina mmi hungha bhi gbai bi Woh benumbi kam bu onong osoh boddik tey oni ho oddohy mah onoh gongh edeneh obr kindeh hohe bi okeh doeh oddik mah kor soh meh okordoeh athurbg abenebi inki binagho odey ka gbahegba keh ha ogbui but yina keh tem then keh esangha biname anaghe atteh kwe obbok ohuru shini, hyan kobobe nammando okhuro bi, obi onong mangha mandawani asi meh keh ko oshini aza hawa heh kibeh sah kponghe iddia anni emmem asi ottaronong dumah aka kpongha meh mawudumah yina iddah seh emmem omana onong khama onongh khama okanoh okana obrodey bi beh kah boweh oddik okhuri hu ani hey edey iddia gbong ani emmem asi oghanong asi anong sabeh ahmembua ghanghe ekana woh eh macha onong bah ku mah onong dham kabe akwa, onong abeh gbowi ohuri ham owokeh bihi keh oyeram ogbanumbi anong akuma nki ittehchur nke beh akpama kwo nnangha idduah ekhena moh ki eyouht sah mana yho moh chinororo okpierh yho akpermerh kwam ogbahumeh oh odey ogbanokah koh okarkwam ogbahumen obi heh onong oni moh oddik osy oddokho midduogbodeh onong oh soh oddik okhuri ddhah amoh zuah rouagh akpien obi anong amah si iddik oseh mmah kwo onong osoh keh rang oh bhanɔzam oyongha onong amah chinaah ororo amah si iddik eh kham bo onong dumah woh nchinororo nsi iddik o seh Teh oniahen manasa oddik okoh sa kewoh baro zhan eh yina obenibe biname nanghonong kpienangkpien kpien ko so ddik ohunibe ko abirawhokeh ahamah iddik seh sama sah anong, a bamy beh si bong binamehknawhome idah ha anong abinang koyini bi anong ka binang ko dokeh kewose nddonah duma swonanghum si mi barry nkoh dhie ogbe dannu ononh oh si mo ddik bi kpa imjimoddik duma imjima bi woh otte kwam obenumbi heh mbinamhe nnang onong kewo si kwanong kwam ogbe danny omoh hanghe ddik obenumbi oddik kwo ettem omoh humum bo ogbe ku ngbaoddik, embenebi mma tey oddik moh oboeh tẹẹ per bo-eh, so maging ndonah dumah si mi kanumeh maina onong dhem ku dhe oko obiro tara ha ndongha duma bi onongh osim oddika mbiname nnanghe ohuribe ini bin nanghe bhe bhanum bi kareh onong ma meh ovoh kari arurimaneh kewosi awuchua abeh nanghanobok ka koo nkinam mmkpanagham nza benebi ndona soh sua nahum seh ikami kana ah akpien sa dinny ndongha si barrowddik izami yongha ndongha kpienangkpien okama nangha akpien